Amin'ny akapobeany mo zany ny alika tsisy hoe <hesitation> impiry isan'andro no mila fampiasan-tena fa ny anay manokana de tsy mihoatra ny indray mandeha isan'andro, izany hoe indraindray izy tsy manao de ndraindray manao ,mety hoe eo amin'ny in-telo isan-kerinandro eo de efa ampy.